Mbola sy nandeha tame mpisabo nify aho fa mety mbola handeha, fa arakarake fahafantarako zany regny olo mandeha amigny agny eo ame adiny raiky eo.